तमान आदमी बिलैया शौखसे पालत त हएँ पर बे अन्धेर घिनौनो करेदेत हएँ । जहाँ तहाँ रासन पानीमे हगके तोप देत और मुतके घिनौनो कर देतहएँ । कबही कबही बिलैया लुकी लुकी ढुध चुराएके पिइजात, बुट्टी, मछरीको चखाना खाएजात, डुठो करदेत और गिराए देतहएँ । मुर्गी चिँगनी पकड देतहएँ । कबही कबही त बालकनके पन्झा फारदेत हएँ । कट्खैनी बिलैया त आदमीके नभोटियौ देत हएँ और बिलैया डगर काटदेत हएँ तओ अशुभ होतहए कहिके जनविश्वास हए । बेमार बिलैयासे रेबिज रोग फिर फैलत हए ।